Mima cha inzi chanyanza ma nyanza vandu vave nemima mirahi. Mundu naturi avundu amanye aturi avundu adziza avuundu fulani. Naturi muumba yenyaka sha yiviki, sha yiviki vurahi hapana yevike kuri avakere vevika dzinguvo dzindi dzinibi navo vakano vevika dzinguvo dzimbi, vagendaa kuchovwe, vagendoa mundu amanya dza mundu ave ne mima mirahi dave. Mima mirahi mundu yenyoka yevike kutura hango. Inguvo yove yeviki ohe yifware chagenda. Na natuchi kumundu, kuri mundu mama etu dza kuvola <hesitation> notuchi kumundu. Na mararwe yenyoka omukenye omusire musivitali nov <hesitation> no nave ndndu nevunyali omusire musivitali wakamdukiza musivitali ovole mwana wa omundu vya dza ndi av <hesitation> ne ne mima mirahi. Ne mima mirahi cha kukonya kivara cha kenya pana iwe wipague vudza avare awa inze mbe navyo kari mutende nalikumkanya kindur kindu natachi nama ama mwana eve navula school fees nali kumkanya da. hicho ne mima mbi emima mirahi ama vikario virahi virondekana sho wivulwa. sho wegidzwa nomu. nomama wovo ndio kuvola sho kwanyi kwarindwa nomukere avora nonyoa musukaru wikare kuindeve. nomusakuru yidzi konyaka osingiri. omurek <hesitation> nafasi yikare ama wingii mudoga nonyoaa nove mudogaa namsukuru nondenda vivura kenyaka osingiri yikare ku mudogaa kuindeve yeneyo. eeh ndio mima mirahi nonyoa mukere ateme kuruka imbarabara. kenyaka omukimire omukono. omusiridze imbarabara mudoga kura. kumtuza chigira avura dzinguru arora ive eveho dza awenaho onyela kumkonya. sasa eye avora okenye wiranze wiranze otranzo mutyende sho weranza. Pana wiyanzi kuyonza mutende dahe noyanzi mutende ovedza na wiranzi yeneyo etitle ya nyasaye. Ne emima mihali chirondekana kutura hango. Kuri vana vetu kenyeka kivikidze. Asubuhi sha vavevuka sha vadzidza muskulu. ovenze shavatsitsa. Na ee navochinguvuu netandu nokumbol <hesitation> anave inguvo. Atanava inguvo nemima mbi. Echo mima mbi kuvora kwenyaa dave. Mima mirahi kwenyaa mwana navuchi asubuhi liswi live linene adzia aveke. Ataleka liswi live linene dave. Avanaza aoneka. Eyo mima mbi hijo genego. Ne mima mirahi manya menyeka aveke liswi yeveke vulahi anw <hesitation> chai avukure vitabu adzeyemuskulu. No mwana murahi kenyaka adzie asome. Hapana vana vikare hango da. Niyedza <hesitation> ne na za. cha inze nayanza. nayanza vandu ve mima mirahi. vana veshime vasakuru. veshime vandu vahindila veshime vivuli. Veshime <hesitation> vigidzi na. pia kali vigidzi navo veshime vana. vandu vahindila veshime vandu. Vana shavenya ndio kovoraa. mima mirahi cha inze nzenyaa.